<noise> Ny fomba itaihirizagna ny <hesitation> <noise> hôvy ampaharitry azy ailahaila <noise> matetiky izy tsy apaitraka amy tany mando, <noise> ary mety atao agnatin'ny réfrigerateur koa.